हेअर ड्रायर म्हणजे वळे केस सुकवपाची वस्तू। कोंकाईं समाज बेगिन भायर वचांग जया आनि टेक केंस आपले सुकलेले जाय जालयार तो मनिस या वस्तूचो वापर करून अपल्याक जयी तितकी हीट नल्यार कोल्द टेम्परेचर सेट करून केसांग वार्यां सुकव शकता। कमीत कमी पाच मिन्तानी या काम सोप्ता।